א בייסיקל איז געמאכט <noise> ס'האט צוויי רעדער און ס'איז דא א טשעין וואס גייט צווישן די רעדער וואס איז צוגע- געבינדן צו די פעדלס אויף וואס מ'לייגט ארויף די פיס און מ'דרייט עס אזוי דרייען זיך די רעדער, און ס'האט א זיץ אויף איין רעדל און העכער די אנדערע רעדל האט עס אנכאפערס ווי מ'קען עס אנכאפן, און ווען מ'דרייט די רעדלעך- ווען מ'דרייט די פעדלס פארן- פארט די בייק.